Este bueno njai iin iin yave ta kuneo yée yuanchexte kanujan kuniyuu numa'a kuxuuu kute nuu este iin xhin yave kuxhi hora yuo uxi hora xuu kano kuan kuño ndenguó xa'a yó cuenta he iin medida va'a kuneo.